Ny loko mavo indray an, dia <hesitation> manambara zavatra vao hanomboka. Izany hoe <hesitation> raha raisina ilay hoe inona ny tonga ao an-tsaiko voalohany dia masoandro miposaka izany ny ao an-tsaiko voalohany rehefa mieritreritra loko mavo aho. Izany hoe zavatra efa efa misandratra izany an, <hesitation> no ambara amin'ny loko mavo.